Ny anjara asa ny ala-voady amin'ny fitiava zany da manamafy sady mananga ny fifandraisa amin'ny olo anakiroa izay mifankatia, zany hoe anisan'ny mampatanjaky ny fifankatiavandreo zany io